איך קען מיך נישט אזוי גוט אויס מיט די וועלט וואס איז אינדרויסן פון אונזער וועלט באט ס'דא די אנדערע פלאנעטן ווי די זון, די לבנה, וועניס, דשופיטער, מארס, מערקערי, <hesitation> סאטערן און נאכדעם איז אנדערע מינע שטערנס, די נארט סטאר, די מילקוועי געלעקסי, <hesitation> מיטיערס, עסטערוידס, סעטעלייטס, די אלע זאכן זענען אויך דארט. <hesitation> ס'איז דא זייער אסאך אנדערע- ס'איז א אנדערע וועלט דארט.